Kenya <hesitation> adum ishia kabd kenyaani kabila afurtama lamat kaajira.kabila afurtama lama sun nam wolba akum afan inin dubetit jira akin woya nekatit jira muzikine kila kabilan tam ishia kabd sagale akiishin nyatit jira kenyani amine mambo fan woldochane hinkabd akama diko ak fan wol kopenoaneane hijirt kabilan afurtama lama nam wolba afanum isa dubeta mambo biasharaneni kenya lila oljirti mambo enterprinewship tan iyo mambo bidian huji midasatia tan lila kabdie wakenyan